Firenena fantako izao ah <noise> Madagasikara, Marseille ah, Seychelles ah, Comore ah, Maurice, La Reunion, France ah, Belgique, Allemagne, <hesitation> Etats-Unies ah.